Murl i navat ma ivatqi, murl i navat ma ivatqi di uravlas nevaq du ramarirl. Bu dan ba savat ma Alin-ngauoirl de magat duramarirl anavak, bu Ramarirl bu ramarirl bu ramarir, bu ramarir, ba savat ma Mlutpraiqi, duramarir, dutdan, butdan, butdan, butdam butdan, ba uramarirl na ma numllang basamna ma kenaqa. Di samna ma kenaqa di iama dadiqa varlan mut utnurari narnarl navat ma Alakasam. Dip magat dutdan anavak, dutdan butdan ba savrura luqup avanu duqairavanu, pruraluqup avanu. Arlora duratmatna uraslang. uratmatna uraslangirang i uvarap ura klunmat, urarap durarat uraklun duratmatna navrangat da qatkiqa qrlora buratmatna pruravara duqrlora. Di qatkiqa qrlora bamakaia, ba qrlora utnuralavu bama bartanut xase, di tkiqa borarlim a baqrlora bluaiara. Dip magat damadu utranas yane dutdan anavak butdana basasari savat ma kasas di baqrlora yara vat ma kasas di tkiqaba qrlora ba qrlora duratmatna vara urablokirang, qrlora galna nama luqup ivutit ivuramerl ivurutlu savarama qlaingirang ipra ma asolivang, danganama lamasirang, danganama wellirang di qatkiqa. Dip magat, di ba qrlora duratmatna pruraslang. Dudet avit, undet dunukuar bunuquar, unuquar undet dunadatmat nona srlit banganunesing Aguditkmat, ngaudit maniat amesingaiki dunga quartamgi barak gua gilqa. Da qa talki, qa rlutki prama kulirqa da qa tal tki, dunangan ivut dungadit manoniat ip unaqunasim. Dakatkiqa avit yundet dunaqar mara ma kenaqa, undet, bundet, bundet bundet, unangang ivut beviase, ngadit mununuat, bunadaguasa. Unangang ivit, ravit dunuqarb avit mara ma kenaqa avit, tkiqa lua pra ama arangi, unangang ivit bungadit mununiat, bunaratpas a. Avit bavit, bavit, tkika tkika unangan ivit bakarka nguditdit munungial miasevuk, amesingaia ma slurlki. Dip magaat, duguagilqa qasil didip yane, didip ingi. Tal ama qulirka. Ngna sil dakatkika gilara i talngat ingua dinanodet dungua datmati. Namesing tkika avit tkika avit bavit. Nguaditdit mununiate ivunangaritk, dakatkaika iavit bavit anangang ivit, nguditdit mununiatk yase bunangaritk-nganaiyi. Dip magat dunangang ivit, nguditdit mununiatk bunangaritk- nganem. Unangang ivit dakarkar nguditdit mununiatk a angaritk-nganadapguas a.

Bi vunagang ivit, bakarka aguditdit mununiakt. A argaritk-nganavlatpas, a bi vunangang ivit, unguditdit munungiatk amalaka. Dipmagat danakatki undat sangat basavuk sapma vatki, da ma lavu rasistam prama dulka dip magat, dava sistam prama prama dulk, dip magat ddra rlut prangat, tukirama, tukirama aduqurlora prama quiramga. Qrlora dam ngarlnangi tkia vas ama kalun mara maltaing, tkiavas ura klunirang a dakatkiakar tki ning prirang, tki guirmak neranga, bi yiu guirmak nerang. Dip magat di yi nin prirang na ma karuiyi. Katkika luia ma karuiyi, di katkika luia ma nalki iramar matki bama grliyi, tki tkiarmas priranaga di ama alauirirang, tkiarmas prirang diaterang dnarl. I tkiarmas pra yani diameni tuarl, bi tken priangi dia meni tuarl, tkika, tkika be prlasat, da prlasara dia tkingang biyi tatambra ma quiramga. Dia tatmat stkiatatmat asvruragi, ama ngarmamga qa ditkmat daqatu prama gi amak, barak ama ngarnangi diatu prama gi. Tkika iatu prama geranga iama ngarmanga quditmat da barakaiyi, tkikiatu proragerong tkikiatu prirang, biatu prirang, biatu prirang, iama ngarmamga qadmat da barakaiyi dia trama qalakirang dia tu prora gi, tkika, bakatkika, bakatkika, bakatkika, bakatkika bie prlasat, tkikingia tas, ngiatas qut ginarep, utas a butas butas butas butas butas butas navriang, dama ngarnangi tatrangat nar vurangaritk dakatkiar tkiatu avak mara maralbaka, ama ralbaka ama rlorga, tkia tungara luqa iama vismatka, katkiakar nani ngia tas dama masdam dingia snas matka mana ma vatki tap. Da katkiakar tasnas mat luqaiavak itnani qua iak kanak dama ngarnanga tkia marlvit dia rak arangaritk samat luqa ma ralbaqa tkia maviaqam ama visam da qa tas, di katkika ranqur. Di viare davalsra dlakmot dutit savru rarlang, dutira burarlap ura galip matki. Urarlap ama slingi urarlavaiqi, burarlavaiqi, burarlap, burarlap, burarlap, burarlap burarlavaiqi. Bakatkika, bakatkika urarlaviqi, tkikararlavaiqi burarlavaiqi, burarlavaiqi, burarlavaiqi butit saiqi butit sama qavallkia butuqi mapanau. Bipadep utuqia mapanau. Da saiqi utit buraratas amaqamak Yuratap tamgi, ama pit urtaptamgi burtaptamgi, burtaptamgi, urtaptamgi yutit saiqi mapit, utitsaiqia but u mamarl naiqi ranqura mapanu durarun imudu rariap butu, di yutuya. Dip magat qurlia da nangnang braiqi, utit samuk qurlot muk muru ra vat prama inqup. qrlora mara vat urarlap navrora kakau, tkiakar urarlap navat ura mungirang, dura bingsas navarirang tkiakar ura taquar qrlora davat luya mavarliqi diatdang. Lep yase dutdan ivurapas tki, da katkika urarlap navara uramungirang bakatkika biase iama qavalai qiangap varliqi iangap a dutdan buralas yurapas pat luqr ma niraka burapas burapas butmna manaiqi dutit samuq samruravat ip saiqi bingia dutdan. Bingia dutdan utdan be viase urarlas yurpasa urapasavit urapas burpas banaqa utu mavanu dama ngarmanga qa sil nani vat luqa ma naniraka ivutdan durlu varakama vuaiyam ip ma galapki not ivuravas. Urari ran i tarat navarot tkike magal priang a taim dutman biase pal luqa maniraka dutdan biase durapas uturari iama galapk nora utmarl suraria durapas urpas loma ma runam burpasam burpasam tkikiaq kestiatk a maltingi daqa ditmat savraiqi dakarkiak mamuk, diak mamuk tkika rauquraiamanu pra ma slingi tkika urditman savra maltang. Dip magat durpas luya ma slingi burpaski burpaski baktkika bakatkika utitsaiqi, urpas ba burpaski pra ma niraka urpas katkikei itngia ditmat savriat amaltingi dakarka ngi sukup savraiqi dingiang imanu disavriat mamuk ditkika raauqura iamanu. Patluya ma variqi iak mamuk diakmamuk iamarqi nut aramanu prama variqia amanu lama galapia. Dip magat dakatkika, urpasa burpas burpas burpas iarat quasile maspat tkika lua diuratma dkatkika uramatna, ip ba qua ngianarep ngia taqmat nama ngarmabas, ngi sing ama miritka da qua ngingung diqusik magat tkika ngingang itpas amaltang. Tkiquque ranqura di masnot, masnot tkika rauqura amanu iakmamuk diamamuk magat durpasa burpasa dip maget dama ngarmamga qasi ip masprot dura sing dura ngung. Masprot saq lina ngararang itdip urparkirini urpas amaltang a duquri. tkike magat da masprot duraraka muguna duratakmat na ma ngarmambas ringsing durung duarlora. Tkike magat duringsing durungung a dip magat diane dutarvit durarlas imak diutit saiqi mapit utit saiqi butsaiqi ba utitsaiqi bip sasavnk ivuraparlsaraiqi di ura parkraiqi la ma rla nas. Dae magat dutit savuk utit basa samuk sangal ama lavu dra taqmat nurasmas iama galptka. tkikip magat. Iutit be samuk sagal ama lavu a. Dara takmat nuasmas a nakatkiakar turgu, ana marlanaiql ranqura lamani sagal ama mastamna iamarlanga dangana ma sukua i ratungat pama maranaiqi die magat dra qrlut tu ranat iaq a vak diak. Da tkika lungura dutmugut sapna na ma marlanaiqi. Yutmugun sapnanaiqi dakatkika iak katas lak katas ma diak katas ma. Que ngia tas ngia tas kntgia narlep ip bingia narli lama rlangi di dip dangnainga sayika tkika ranqura butas butas tkike viase ia ma rlangut. Dura lavu rosil saiyi dang nora dukurlora. Krlot quarla, masprot durangsing durungung tkika urungung di magat dasaiyi qrlora quarla Ip yase ngingung bingi nari iama gatki naingi dla ngia triani dasaixi ngingang i katkiakar ngi tlu pama marlanaiqi luye lira dip magat dukurilora bukurlrora ip magatki not biak dingang dingang bingia mara ma dum dingialdan i, itngitlu pama marlan. Rua ngi narlie ngiatas amarlang duqqna iama suku, lua sap gianaritk tkika. rauquva bakatkika bakatkika bamarlangia ma qunastki iama galptka. Dirataqan iamarangi muqunaski yutnima ba ngil. Tkika utnigim priyaiyia ma rangi bakatkika ngila, yane duqurlora das que iama lavu rataqmat niaranga barakot da urinsing durungung itnani davras prlas damnot navat lunguru uranganga ama lavn di ama ngarmanga di qa sil di qurlingn na qurlingn quarla di dip ngana vlang lina ma vaiam inl ngana rarlisinl itnani magat dangana sitkmat neni dangan tal angna srtlitkirang savr nganaluqup ngadet savra ngnaluqup. Dip magat da qa taqana da qa sil dalena naka ma barlingi dap liranga ma gilirang di dip qurli liranga iamak. Dap ngna lina barlini l rirl neni mana lungra ma valam di ngna gap dlena ma qasup ini lina dip yane utarlvit duratanang lina ma valamini naka lina iama barlini namana lunguta aqa uru tanang aqa. Dip magat durangang da ma marlitk ia ngarangaritki nak ngan ma lamas dutungra durulusap praka, urulusap pra ka bip prlasat draning ama giraiqia sagalka dratraka dra tuqa dra satmatna qa ura satmatna qa. Yak qa satmat naqa da katkika ut di qrlora durung durungsing dava rurari lura iama singi nara, masmasna ra satkmat naqa bra satkmat naka bra satkmat naka katkika bra satmat naka bip prlasat. Dra tu vra ma gi dra tu vra ma gi tkika ialk avaitk ama giyi diak, dip magat dra tu vat lnia ma giyi, da saiyika iak avaitk mamuk tkika rauqura lamanu pra ma marlanaiqi Taning ama marlanaiqi amanu dra tu ama srlyirang amanu ta tu ama gi nirang amanu ta tu vama giraiqi ama marlanaia, ta sil ma dip ngadan ip ngandra ngna girarang dingi lunga mara di gani mara di gani mara dingi lu gani maramuk. Ranqar di ngua siquat Arapki ani mara ma Qaqakaram ani mara danamga ngiamuk dili gani mara, qua rauqar dip ma Ingsanas di gani mara dip maget dakitkika rauqura la manno Tarlkait nuru girang dip magat dakatkika ngigung gia vaitk ama misaiqi dip nani ngia tit basa muk dip barak gatk di tkia quram de qaitki raqurla. Tkike magat dutarvit su ra mis iane urongat dartal barak uralavu bip samuk sap ma vat tkike magat dama ngarangi tkia quiram tki sislam prama dulka tkiquiram ia titi tara marlan diadan biatungra. Dip magat dungna rlingln nama qavetdungua dan sangat bungna tungura, ma ngamangi tki tav a di una tava I quasik magat ip ngaraksaiqi iam dulka di luqu di que di ngestam prama dulka di que ngia karltava ba quasik magat ip gingsama ngarnangi dinganaingi di ngia tatnavat. Tkik magat diane duna tava buna tava bunatava buntava bip prlasat naqatki magat dudra ama sel imak da qua iama ssnaingap ama snaingapki di ngua tuqi mak maramaserlka dip magat dunga trama sirlitk dunga tungat ivuk mangarnangi tki dan na nama sol a prangat tkike magat diane danaktk magat dia tu ama giritnak aravanu, tkikep magat di yi tap iang ama dul dia tungat tavanu unatava dudru prama sirlit. Bep prlasat da nakatki lararam prama quiramga, tki raram nara marlan, tukuqne lama marlan savra ma quiram, ia uivas bangana ma saitk dangana ma marlun nomara ma ken luqa ma barl a ngaratkinak ngana malamat lungura savara ma quiram ba katkika di ngi tlu rulungura dingia dan sangat savra ma quiram Ip bingi sistam prama dulka ma sirlitini, da qua ima qokan da qua iama gaptki ira iarliama kalun di dip lungara savra ma quiram. Daviang lungut ma ia ma gil angarlaritk di quasik magat ip ngia rlatam nanga rangavitk ditkika lungura ditkika rauqura Dap priang da lakmot dutit pama qaval sama qavat yutmarangat utit duranan prura qavatmat utit durnan bat avit divlak avaitk mamule iqa ditdit mana ma munga da qa tkika rauqura ia manu utit duranan prova qavatmat amanupama qaval. Davuratal luqu ama qavatka diurtal ama tienga iama raqtamgautit durnan pruraqavatmat tkika gravit ama qnlanget di giaq avit tkika tkika rauqura la manu davutnasa marura gatta. Datngia tal nqna ma smas sikaiartang itnani kuku di simanu sapma qaval de ngiate a giavait mamuk da giak auit mayase muk. Dip lane di ma gatkinaingi, duka ningiari biak di di qatas da qurlingi ikatki quosik ingia drlam simanu i qatas a qama uisam imanu tkikn que rauqura ia manu, utira beviase da varlas prlas damnot iak mamanu diak mamanu, biak manu. Tkika ngia tit dingi nanbat giavang di gi iaq mamanu diak mamanu tkika rauqura lamanu pama qavalka utit durnanbat uraqavatmat utit duranbra biviase da maspraingia dingingsing dingingung. Da gian diamanu di qua nginari daldal niak mamuk ilua mana ma qaval da katkiakar lua da da ma qavalka arlan, utmit sluqa ma qavatka di utmit sluqa ma qavatk sada ma qavalka arlan ivuranan bait lungura ma qavatmat di dama qavalka arlan. Uralavu ranarlrp tatas ama sirliqirang dutira sapma qaval ivuran prama qavatmat, dakatkika lunguva maqavatmat di katkika ngi takanang na ma qavatmatki iama qasup diaiama slurlrgat lungr ma masan diama slurlngat. Qurla ngi tikmat nama gilirang i diviani dip kral ama munga da qa varapsaruar. Da ngia drlam ilna dam qavalka arlan. Di lungura ma qasup yane dia ama slurlngat indara taqan ima ralamung gna ama masan di ma ralamun gna di qranqar ama valam inni lina navra ma vlamgi rot. Dip magat utit durnabat tanqura iamanu tkika ngi tal gavit ama qlunget dingia tit dingi nanbat tkiakar quasik i lue i katkiakarl que qavarl tkika ngi nanbat buka ngia varlsat ningiat dingi navlep saiyi ngi rarlas sada di gi at tkika rauqura iamanu. Tkika ama mung diama slurlngat ingi tal ngat nani ngi plangnas slungra ranqriva iamanu tkikiak mamanu katit daka na pravang da salyika yiak mamu da tkika ngi mal navat gavit ama qlunget ranqura iavit bavit bavit. Utit utit buka iak kanbra ma malpka da qua iak kanbra ma malpka- ngnem da qua rak kanbra ma malpka-ngnamarlatpus dakatkika vauqura tkika ranqura iavit bip bngia utdan ivura pas. Utit basamuk qrlot muk gluralavu rak kamit sagal ari iama lavu diak kamit sagal ari lama lavu. Urabrainga qrlora lavu ratakmat nama smas a barakot utasa dip magat da nani ura braing urabraing bip bingia gilgilnapbang. Nga ratap damna not marurari biak avatki. Tkikep magat dangra dapblamna nora utir avit durpas utit bip simul di ngia tit mat gavang davut drlam ama luqupka lep util ip masmas prot divrama damgi ararlang prama damgi ararlang ama kavuk katkias. Luia ma damgi lua utit prama damga lavit basevuk diutit prama damga irlang bip sasavuk savat luqu iarlang ama damga i ratiska ma. Ruguvat ba masmas prota di vat luqu iarlang ama damga. Utit pravka avit imaidu ararlas namak namava ma kenaiqi utit duranbat ba dangdang amaqavuk pama dama iuvas ratiska ma Ruguvat utiravit iak katit ma dia katit ma utira di katki ma mana ma qavaliringa lungura ma qaval i quasik magat i nget dingi vakmat madan qua ngiatk drlam simanu daqua di ngia ngirimanu idip ngi surlip sanas. Magat da katkika utira avit ngiamat gi masanga dingi talka, mgi quapat mara ma luangi sasak giangritk bi ngia triak di ngi snaskaimak matki dutira vit ingi tal gia vak di giak mamuk, tkika raukura ia vit. tkiakar lua dutit ngia tat gavang samat gia luangi. Dip magat dasaiyika giak mamuk sa vaitk ama luangi, qa travang samra vaitk ama luangi qua ngia tit ba vuksaingi navirl duqurlingia da pa giari araqamas duqurlinga davrara quasik magt ip ma qangan. Ep ma qangan pra ngi di rqua nginget samuk i gia lavu rlungi si giavang dav asqarl diari di quasik. Ngia drlam i lua di mana ma qavolka ma. Slurlka i madutit pa ma qavala. <noise> Tkike magat diane qurlinga ba katkiakar ngi minigiam nani glari di giari ratdan bratdana bratdana bratdana be ngra tapdamna nora. Da vrlas prlas dam noriane que utira manap ur taqan brana. Dip utarl vit dutit sagal ura lavu l katki nani qrlot tuqrla di katki dip qrlot samingul lua. Dap nanu ralavu ra mingim na not di ringingarl, dip magat da malmal soriane da manap ura marlir na ma damgi amanap ura marirla na ma damgi ba katkika ura marilr manap pra ma damgi manap ura marirla ba samra ma kenaiqi. Du raksik urak sik ba sevuk sap ma dangi ravas du tira vanu naqa sa lua dama slang arlam a lua vak l madu ratmatna pra ma slang utira ba sivuk. Di magat dutit butit butit nap meska bip samuk samra ma vat. Da matmat mat not sama ru ravat nganang ba ngana rlaprlap anga vang ama qasup da saiyika ngnari mamuk da ngnari mamuk da ngnari mamuk lua manu mara ma varap. Quasik i aqak nauqau tkikora utnavas. Mudu ralavu tamu luqa ma qavatk ip barak ut ama tienga di magat di iari ruquiram ara vanga saiyika ngna quiram angna vang mamuk dap qua ngi narlep ngi rakmat nama yilamga ama yilamga i nakatki ngiong rakmat nama ama misaiqi. Nakatki di ngiong ama misaiqi nangat. Ngla vas ama dula di ngia mungat imuk pam gi da ngiongi ama yilamga qarl. Priang dura sil bana it dip pat luqa ma nirlaqa durit ivu rarlas dama luia ma qavalki i katkiakar qurla ura taksas tauqurla tap urlava ta maraqan ut. Rurla ngna tasas tauqurla i lep quasik ngna tlu aqarang lep quasik ura rurlisnas naqa ma luan dap urit urarls da lua ma qavalki. I katkika dip urarls damgi di katkika nani uratmatna urmatnaiqi sagal ura rim, utira bip semik durarlas dlu ia ma qavalki ura rlavaiql bu rarlavaiql bu rarlavaiql bu varlavaiql bu rarlavaiql ba ura rlavaiql ba sasavuk. Dip magat du ralavu ra sil tkika lungra di a ngna slanga. Dip lep ngna takmat na ngna slang quasik magat ip ngna mingiam qasa ma barlta nangan a. Lep nam ga qa matna ba ngi da katkika ngi matna banas. I qua bra nam gia qam ama marlom qua vat gia luangi ip ngia rurlisnas. Qarl ngia drlam i urai mali ra ma qlaingit nak i pra ma luan ip savaranas i qrlura mana ma qavalka ma dan ga l lep ngi lu raqa ma qlain na qua. Da dip ngi quapat lu ia ma murliqi da nani ngia talki i qrlura di sangis qrlura da ma qavalka arlan. Que dip ngi taltki niak mamak sa vaitk i dip a nga na mam quqapat a ngna marla da ngnan ngat dangna lang da qua ngnarl varl. Ngia varla gia vaitk di rauqurla ia manu ngan brla ngna marlu da ngan det rauqurla iamanu ngan det sangat ep ngan dru ngat puk. De magat da ngan drungra da ngna rlatam ngat ep binga ola ma ngarl maga qatdan. Que nani iama ngarmamga katdan ba qa tasa tkia ma luqup di ngat saingis. Quasik qrlut galnana mes da quasik qrlut galnanana lungra ma elaing brarlut ingra tal ur mangat sevit ivu. Ramnam katki qrlut saingis pama qaval. Katkika qrlut ivit divu ramali ba quasik magat ip di ngias aqama tras ini. I qrlura ivit pama qaval da katkika di ngia takmat na lungra ip ma ngarlmamge ur matna banas dur mam qakapat ama marlu da qua ur tal ama kalun ip bingia du ranan qia tit ip tkia manam ip pra ma tras, irang ip barak ut. Tkikar qrlura mana ma qaval a. Katki lep ngi lu ra qrang naqua, guaka di tlu rangana qa ma luangi na qua baraka ngi ip agu rlisnas. I murl ma lavu di ama titki di katkika ma luanga ia ma titki di ama luanga ira dalki ama qogia ingi rurlisnas naiqi igia luangia imurl ura lavu di ama titki di ama luanggia i trlatamis. Da madia dlu ngra ngat dan glut di bluratan mat na lungra. Dap murl di qurlut pama qaval, ip mani a du dan di ba ngilngil sak ura qamas di katki qrlut tuqurla put ilungurera mia mas. Ngu takna di vat lungri murl De kakika lungra dip makai lungra divip ngi tal ama takmarirang du ramam qa tit serang di nani qarl qrut nu ra luanirang saiyika nani qaran da qarl qrut i giana di gia na tkika qarl qrut ba magat quasik magat ip dapak. I dip qarl qrut ba dlu qa l qua nu quasik qurlisnas da katkika gia na ma luan ini ip ngurlisnas dip na quarl tamna, Dep magat priang du rangang bu rarlap ura klun matki nguan glavian urarlap ura klun matki urartap burarlap, gu man qa tit siak tuarel ama runga du nga tit siak tuarl. Un rlap ama klun matki avit sak ama mung ama slurl ngat unrlap bun rlap be viase un nan. Tkia tit ta ma klun dav un rlap ma qavalki nu det saiqi bu dru l maqavuk. Dun nan tkia dan sama klun ruarl da ngrat iat tuarl ba katka ravqurla iavit ba katki ba quasik magat i qurlini ngimgim gal gimam i lep nam ga qa matna barakani. Ip nginarli gimam qar maraqan ta qrlani dave ngua ral ngi raqarlani ba ma barlka na ngi di unmi un atmatna da lar kurlra qurlingi ngimgim i lep quasik laqrang. Dlep nget gal lar kurla qurlingi ngimgim i lep quasik laqrang. Dlep nget gal giari pra qrlang datmatna banas di dip ngias ama smas, di dip ma qaqaraka na ngi sap giavatk ama vatki davip quasik ngiatmatna banas di lep nget pama nugul angrarlang gal giari. Ngia tit pa mangul angrarlang di quasik l iama tlena dap ma vena. I ngia tit pa mangul angrarlang gal giari ngia tit di ngia suam. Qarl nani ngia tit pa mangul angrarlang di ngia suama l ngi suam gal gia ngri qiram, ngu suam gal gua ngri qiramo a l quasik ngut matna banas i quasik a malat pa quqas. Murl guman kamu lungra ma ngritl ma na ngua ip ngua matna banas di ngumatna barak ut. Ip nani quasik di gu nan giang al suam da qa guaitk tkiang tki suam di tkika rauqurla. Tkika nguemgi la suam doi la suam barak ut lvu tas dep magat durari rarl nut ngemgi iat mit bia suam era qua gu nan tkia suam dip magt dra tarl ut, rataqan ut ivurat ban dap quasik uraqama qlaing. De qarl nan ngu matna banas di ngia matna banas, quasik qurli ngi ingi taqsas prama luqup. Tavan pat lua mavis qi dira ravan pat lua ma vasiqi ip ngia matna dap, de ra van pat lua mavisiqi lp ngia matna banas. E guaka ngi narli ngu taqan i nani qurli rauqurla di nani quasik ngias a qrang, nani quasik mgias a qrang. I nani quasik ngias a qrang inan i qut ngua i qatkika qut ngua i quasik ngutmatna banas a ba ma gatki na ngua. Qa tkias ngu ngiap gal gua ngariqiram i mur gumam qa meram ma na ngua l qatkiaqar quasik iama raqasasqi mat ngua. Naqatki gu mam qa taqan pra ngua dap ngungang a manu de narli qa maraqan ep ngia tat pat gia mam a langeni i ngi narli qa ma raqan. Qua lep ngia matna banas blu ngu taqan pra ngia du quasik ngitmat qua lep ngitmatna banas. Be ngi narli qa maraqan ma da ve ngitmatna da. Da vep ba quasik di tkika deva di dip di dip ngitmatna pra ma slangirang di na quarl tamna di iama tlu ngi.